Raha vao miresaka hoe manga maizina dia ato andohako voalohany ny ranomasina. Izany hoe ilay fidadasik'ilay ranomasina mangamanga iny a. De ho anà manokana izany ny loko manga maizina dia midika falebiazana. Midika hoe fivelarana ny loko manga maizina.